Sueciareta iporeta <hesitation> jevae jare jouvi guakasoo <noise> kuaegui jaereta ipuere oyapo albondiga <noise> jevaegui ipuereta guinoe Salmon ahumado o sino salmon vacalao jaeramiñovi navidad pe oyaporeta jamonreta, embutidoreta